ई देह गैसू वाटरप्रूफ निज्या होदो होदोगो तंग सामग्री, बण्यामो तारेका ऊ देन निर्भर निज्या की हाट गस्स वाटरप्रूफ हाचो आई हाट गस्स वाटरप्रूफ मा हाच। हाटांग वाटरप्रूफ गस्स निज्या होदो बोदि तर नायलोन, पोलियेस्तर, गोरटेक्स बनेच्य। हाटांग आई वाटरप्रूफ मनी डोदो रूइइस, कॉटन्स आई लिननस बनेच्य। होजोगो तंग बनावतो लय्य फहरक निज्या। नायलोन्नो शोंग ह्लंका बुनाी हाचिज्या, आई ती लय्य कम सोख्याज्या। हजेही हाटांग वाटरप्रूफ मनीज्या मम् होदो मोटा घ्नई। घनी बनायी निज्या होदो वोहजेस होदू ती रोक्यामो शम्ता ल्य कम हाचिज्या, दोच होदो वाटरप्रूफ मन्निज्या।